دير راسك بانك بطل خارق او بغيتي تحمي العالم من غزو فضائي كفاش غادي امكن لك تهزم هاد الكائنات الفضائية؟